þar verða ný verk sýnd vikulega fram í miðjan septembermánuð kíkjum í heimsókn myndlist og það sem maður sér er svo sterk rödd

hugmyndin kom eiginlega bara þannig að við fengum þetta rými sem er búið að vera að reka vinnustofur fyrir listamenn upp á síðkastið og okkur langaði bara að gera eitthvað flott þessi hópur er búinn að vera að starfa mikið erlendis seinustu tvö þrjú ár og við erum svona akkúrat allar núna einhvern veginn á landinu svolítið á sama tíma þannig

spennandi að einhvern veginn hittast og gera eitthvað svona skemmtilega saman það sem við erum allar að vinna með er frekar svona kannski kvenlægt á einhvern hátt og við erum rosa mikið að vinna með svona eitthvað líkamann tilfinningarnar og okkar sýn á samfélagið

hvernig við komum inn í samfélagið sem konur

listakonur Sunneva þú hefur fengist við ótal ólík verkefni

dans svo fátt eitt sé nefnt hvað ertu að fást við sérstaklega á þinni sýningu hérna í þessari syrpu heyrðu það er nú hérna já eins og þú segir ég er búin að gera ýmislegt en eitt sem ég hef aldrei gert ég hef aldrei sýnt málverk og ég er að gera það í fyrsta sinn og hérna ég málaði alltaf sko svolítið svona að teikna og allt þetta og en ég hef aldrei notað það sem miðil til að sýna á sýningum þannig að ég er alveg að koma út úr ég er búin að vera að ganga í gegnum bara svona stórkostleg ástarmál

eins og maður gerir kannski svona að detta í þrítugt og það er það er krísa og þetta er rosa skrítið á svona umbrotatíma að vera að fara inn í þrítugsaldurinn fara frá þú veist tvítugsaldrinum til

fást sko hvað er að vera kona í þessu samfélagi þú veist hvað er að vera listakona hvað er að vera kona í sambandi þú veist hver er pressan á barneignir

þú veist bara kynferðislegt áreiti öll þessi metoo bylgja sem er búin að vera í gangi er kannski að vinna svolítið svona út frá sjálfri mér og hvar ég er í mínu lífi á þessum tíma bara svona einmitt hvernig er að vera kona í þessu samfélagi á þessum aldri núna að vera listamaður og að kafa svolítið svona ofan í ég er kannski að kafa svolítið

hvert ég er komin

áhorfendur og móttakendur þessara verka snertir kannski búi til umræðu eða

það er svo ólíkt eftir fólki eftir

ganga í gegnum þú veist hver manneskja sér bara verk út frá sjálfri sér er nafn sem margir Íslendingar þekkja vel en munir eftir þennan heimsfræga hönnuð prýða mörg íslensk heimili hann heimsótti Ísland á dögunum í tengslum við sýninguna Around the World sem sett var upp í tíu mismunandi borgum víða um heim við spjölluðum við